Raha sanatria zaho navadiky ny mpamosavy amboa dia misy magnatona olona eo aho. Dia mody mitomany magnano feon'amboa aouh. Dia refaveo dia leladelafiko ny tongotra an'ilay olona. Dia fantany hoe misy raha tiany raha zakaina izy io.